Karazagna fiangaliagna zava-kanto zao ai, <hesitation> zava-kanto zao o afaka aseho amin'ny alalana tononkalo, angano, poésie, <hesitation> tantara, tantara antsehatra, sombintantara, tantara am'boky, de sary vôgagna regny koa agnisany.